කෘතඥතාව කියන්නේ <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> අපි ජීවිතේ හොඳටම ප්‍රගුණ කරන්න ඕනෙ <hesitation> ගුණාංගයක්. මොකද <hesitation> අපි කෘතඥ වීම තුළ තමයි <hesitation> අපේ ජීවිතේ බොහෝ දේ නැවත <hesitation> අපිට ලැබෙන්න කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපේ ජීවිතේ අපිට උදව් උපකාර කරන මිනිස්සු <hesitation> අපිට නිතරම සහයෝගයට ඉන්න මිනිස්සු <hesitation> හැම දෙනාටම අපිට කෘතඥ වෙන්න පුළුවන් නම් <hesitation> ඇත්තටම ඒක <hesitation> හොඳ ගුණාංගයක්. ඒ මිනිසුන්ට පමණක් නෙවෙයි අපිට <hesitation> මේ ජීවිතේ ලැබිල තියෙන හැමදේටම <hesitation> කෘතඥ වෙන්න පුලුවන්නම් <hesitation> ඒ තුළ <hesitation> අපිට <hesitation> නොලැබෙන දේවල් පවා තව තව ළඟා කරගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා <hesitation> දැන් බොහෝ දෙනා පුරුද්දක් විදිහටත් මේ කෘතඥ වීමේ පුරුද්දක් ඇති කරගෙන <hesitation> ඒකට පොතක් පවා තියාගන්නවා <hesitation> හැම දවසකම ලියන්න. තමන් කෘතඥ වෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියල <hesitation> තමන්ට මේ ලැබිලා තියෙන හුස්ම ඉඳන් <hesitation> හැමදේටම කෘතඥ වෙන්න <hesitation> මිනිසුන් දැන් <hesitation> පුරුද්දක් ඇති කරගෙන <hesitation> යමින් තියෙනවා කියලා මට පේනවා. මොකද මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා දැන් දැන් <hesitation> මේ කෘතඥ වීම කියන්නේ ඉතාම <hesitation> ප්‍රබල <hesitation> හැඟීමක් කියල. ප්‍රබල ගුණාංගයක් කියල. මේ කෘතඥ වීම ඇතුළේ අපේ ජීවිතය සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියල ගොඩක් දෙනා විශ්වාස කරනවා.